ପାସ୍ପୋର୍ଟ ବନନେ ଆରୋ କୌନ ଉଦେଶ ହୈ। ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଆମାରା ବିଦ୍ଦେଶ କସ୍ତା କରିଯା ପେ ବନାଯା ଜାଯତା ହୈ। ଏବାଁ କ୍ରୋଷନରେ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ବନନେ ଆରୋ ଉଦେଶ ଵିସେର ପଚ୍ଚରା ଜାଯଚୀ। ପ୍ରୋଷନର ଥୀ ଅତି ସରଲା ହୋ ସଂକୀପ୍ତ ଆଟେ। ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଆମାରା ଅଂତରାସ୍ଟ୍ରେଵ ଚାତ୍ରା କରିଯା ନିମିତେ <hesitation> ବନା ଜାଯତା ହୈ। ଯହାଈ ଏକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରା ଆବେ ସାହେ କୋଈ ଥାଈ। <hesitation> ପାସ୍ପୋର୍ଟ କୋ ଆମେ ବୀଜା ମେଂ <hesitation> ଇଂଗ୍ରେଜେ କୋଈ ଥା।